Se aguiyearama akaruye mboapɨ arape, se aeyata aguiyeara pɨtu yae mbae jau, cena aeyata, jayave ikavita serete. Aguiyeta ake serïvata reve jaema seveguara jokua se puere aeya